So yiite huɓɓi nge joonoraaka tan sa a ɓamii ñifirgal ngal. A fuufi dow hen, puufaa dow yiite ngee tan ñifan ɗum. Walla ndiyan kañun duu ana ñifiree yiite, walla leydi ana ñifa yiyte. Banngal anndal an min ka <hesitation> ɗii nii anndumi ana ñifa yiite no yaawiri.